Falja ka një rol themelor në jetën tonë sepse na lejon me heq dorë nga mëritë edhe me u shërue emocionalisht. Lirimi nga urrejtja jo vetëm që përmirëson marrëdhëniet, por gjithashtu nxit shëndetin tonë mendor edhe mirëqenien.